أظن إنه ما في شخصية تاريخية أهم من شخصية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو مؤثر بشكل كبير في المجتمع وفي الأفراد، كما أنه قد أتى بالدين الحنيف الذي يقوم على التعاليم الحب والتسامح بين الأفراد وبين بعضهم البعض.